इरान अशो देश है, वहाँ बहुत मतलब वेवस्ता अशी रखी गई। कि बहुत इस्ट्रिक रज, कभी कोई लोग जाने अंजाने कोई गलती हुण कर दे। तो वहाँ कोई न्याय वाली या समझोता वाली बात नहीं रही थी है। और सीदो इनना इनसान को गोली ज मारना को कानून छे। वहाँ पर अशो इतनो कठोर नियम छे, जबकि अशा नियम दुसरा देश नहीं रही था। छोटा मोटा अपराद का लिये समा भी करी दे, माप भी कर दे पर वहाँ को अशो छे। कि गलती करना पर, मतलब मनूस को सीदि गोली मारी नहीं हो कि हत्याज करी देज वहाँ का लोग इतना कठोर और निष्ठूर लोग छे।